Oiraarei oo'ore akuku tabiriro, oo bo tabeo hioko'i a riirii- haraaboroo. Uu airariraba tabeobuu haia bo beriberi haia ori ii'aa oo'ore bo raatarori bisio pita bo takirii ababuu sisii'o pitee haia bapiarei kure'eebu paru ka'arore heri'uopa. Ii'oo ii tahiroo ariirii- hharaaboroo oiraarei oo'ore akuku tabiriro, bisio uka oiraba raeaa oo'ore bo birabira, ii baarii hioko'i ua ku'uku'u- haaraaroo. A riirii- haraaboroo baabaa sa bo takiriarei sisii'o- haaraha haia a riirii- haraaboroo baabaa bo parure heribuu bai haia oo'ore paru tahiro oo'ore a bai huku- hareeroo roheoarei oo'ore bo takiri. Oru bisi haia boorii bapiaro. A riirii- haraaboroo haia roirare heribuu haia bo paru sisii'o'uopa. Eipaareha, oo'ore hioko'i ii tabiriroo a bisio- hareeroo hioko'i pita bo parusuu tu'uoaroha oo'ore birabira tahiro. Aarei uka bai'oea eipa'oo sa o hurahe ii baarii hioko'i parusuu pitee baabaa uu ro ai'o'uopa roo'ore bo raki'e ka'aro bapiareha haia roo'ore bo rogoi kai ori ii'aa ahe'a paru tahiro a baiia roiraarei roo'ore Aiope. Haia bo rorobero katoaraaro roo'ore ba pii'iita. Areha o riirii- harabaa pu'epu'earei kure'eebu, bira sisii'oea bira heohua bira taruu'ea bo apasu i boou. A riirii- haraaboro aipoo iboou taruu'ebuu tu'uoaroha oo'ore bo sisii'o. Sa aga keke- haareborii uusiro'o paapara- haaraha haia hioko'i sa sisi'oraa haia hioko'i sa rupuuapu haia. Ii'oo ariirii- haraaboroo ii'oo ii tahiroo, haia ori ii'aa oo'ore bo tahirori. Bo bii'ee oru boo bo kiipu ou'uopa tabeo'uropa haia airaba airari oiraarei oo ii uka birabirahara tabiriro. Ii'oo ua o ebu- hareeroo oo'ore bo eapa oirarei, eipaareha bisio asiitoki'ipita birabiraea, bo tabirirori a uka aripuihara oo'ore bo hukubuu. Bo tabiri'oo oo'ore bo birabira ee biga birabirabaa, ha bo tabiri'oo bo parusuu, ori ii'aa haia bo parusuu, a o hokopi'ebohara oo'ore bo aripu oiraarei oo'ore bo ebubuu roga'a oru bai oiraarei oo'ore bo ariabu. Iisio, ii'oo a riirii- haraaboroo ii husiroo, bo tabeo haia bo pasika'o bapiarei, boorii bo takiriareiia haia bisio bai'oeaa oo'ore bo tabirirori, bo bii'e boori bo ou'iaro heri bii'ee'uopa roga'a koukou tahiroire heri'uropa boorii bo ou'iroheoarei. Iisio pita riirii- hareeroo oiraarei oo'ore akuku tabiriro. Ori iisio pita o ku'uku'u- hareero haia pita o riirii- hareeroo, haia a riirii- haraaboroo itokopapita oru agaarei. Bisio heuaabo ua parusuuraeaa uka bai'oeaa oo'ore eipa'oo sa o hurae, oru oira hioko'i ii'oo, bo taribuu bai iisio o ari'aripu'uopa roga'a oo'ore bo hukubuu.